दो हज़ार अट्ठारह, दो हज़ार अट्ठारह म्हाके लिए बहुत अच्छों रयो। दो हज़ार अट्ठारह में म्हाके नरी अलग अलग तरह का परिवर्तन आया। दो हज़ार अट्ठारह में मा जसा सारा भायला स्कूल में जाचा तो। दो हज़ार अट्ठारह में म्हाने बारहवीं का पेपर द््या। बाद में म्हाये असो लाग्यो के जसा स्कूल के बाद में तो मजा ही मजा होगा। क्यूंकि म्हाके बारहवी तो होई गीची ।अब स्कूल तो जाणी नी। अब स्कूल नी जाणी तो मा सोचे चा के अब तो छुट्टियां ही छुट्टियां लाग गी नरा दना की। सब भायला ने खूब मजो कर्यों आखरी दन। वार्षिक उत्सव मनायो, विदाई समारोह मनाके विदा कर्या म्हाये, तिलक लगायो, पापड्या ख्वाई। असा करके दो हज़ार अट्ठारह में म्हाये स्कूल से बदा कर््द्या और पापड्या भी ख्वाड़दी। दो हज़ार अट्ठारह म्हाके लिए अच्छो रयो।